Sɛ minya ho kwan dɛ mɛyɛ daadze do abowa a, asoasoa na mepɛ dɛ meyɛ. Ɔnam dɛ ɛhwɛ hɛn kodzi ahorow nyinaa mu a, asoasoa da nyansa suban edzi. Nyansa so dze ohia wɔ abrabɔ mu paa ntsi asoasoa na mepɛ meyɛ.